A van to rakerake rakaha nom naa tea nao a vaan teo kakavo, suku bona tabae, a taba ann a mataa rakaha to teitei nana tebona. A maa berobero taba vai to sa taratara haa raara vaan teara na tei nana tebona. Bara peho taem mena pa nao nao, nao roho tea pehu hum tea tavaan vai o kakavo, menaa pa hovo minao roho a meha si mage tenaa. Menam a buaku pa no ann, ann tebona, ann rakaha amaa taba ann vai a maa mataa. Ann vakavara tebona, menam pa nao pete. Me paa hivi anaa, "ean na rake nom tea nao sau?" Mena pa sue, "are vavihi kako nao kasuana." Menam a buaku pa vavihi nao kasuana. Nam he no suguna tebona, menam pa no tara maa hum na vabohai rakaha nana, a vapio a tavaan - a tavaan na paku rori bona maa beera taba topa nao vori tea paku, vasibu bata ge ann toa, hio vahutate, hagi, pirae nam pa nao. Naa na rakerake nom a maa hum bona suku bona maa kaen taba bona. Menam pa nao, suguna tebona maa kaen taba bona. Menam pa nao, suguna tebona, tavaan vai pete to sa man`manoto haana, tavaan vai maa va ante koa mikanam, eori me na bero rakaha rori tebona. Menaa pa nao menaa pa no vurahe roho a pehe si mage tenaa tebona. Menam pa nao inu teari, teitei tebona a henanae e, menam pa no teitei tebona naa he na vanun vahaa nom a henanae. Menam pa nao inu teori, me sinanae pa vadadao hovo nao anam me pa moroko kanaa, vatasu kurina muka naa, me pa moroko kanaa, vatasu kurina muka naa, mepa hivi anaa bona hena naa. Mena pa sua kieve nepa hivi pete anaa, "ean na tavus ma sau?" Mena pa poka kieve bono hum to taneo ma naa, mepa mararae rakaha. Mepa sue "eh, enaa na rakerake rakaha nom tea nao teo hum team evehe nam na toku nom na tei kako nana sau?" Ena sue vai kieve, "a vaan tenam ean kahi tara va bera, naa poka vai kieve bona beera hena teara, menaa pa poka kieve bona siruta toro teara, menaa pa vatare eve teo "map" menaa pa sue kieve, "eiei, bean kahi tara enei, eve o hum to tei rakaha nom nam ei, a vaan tenai." "Ah, baara teo peho taem eara kahi ma nao." Merau, menaa pa mee maa roho vaan. Nam pa teitei vasihum vaan, menaa pa nao roho tea atono eve, menaa pa no tei vasuhum pete mi, maeve, a taem to kahi haha vos vaha nom naa. Naa he mas nao Tei vasihum ma a peha sivao, menaa pa vos vaha maa. Menaa pa vos maa to tei vonom naa iei, menaa pa ma suguna van, eve he naa na rake vaakis nom tea nao vaha bona teo meho hum suku bona taba ann bau koa ge mibona maa toho vai koa to tavus nana tebona ae ean kahi mararae nom teo kaen hum bona, ean kahi goroho vamataa nom, tataiana va matagu. Mamihu taba tebona na mataa vakavara koana.